Yamboipi rambueve yaeka kiako tenonde omae kirai yayakaovaera iru tetape yaesa arakae oaja oivae mbaeti mbaeti omombeu yandeve kiako oime ma ojo oiko <hesitation> kuri yaikotatei vape omae kiraitako oiko vae jeta arakua iyareta omombeu erei mbaeti kia nunga jei ojoma oesa jokuae tenta iru oikotavae <noise>